Ман орзу дорам, ки соҳиби хонаи шахсии худ бошам, зеро хона на танҳо ҷои зиндагӣ, балки рамзи оромӣ ва боварӣ ба оянда аст. Вақте ки хона аз они ту аст, ту метавонӣ онро бо завқи худ оро диҳӣ ва эҳсоси амният дошта бошӣ. Иҷора метавонад муваққатӣ бошад ва соҳибхона ҳар лаҳза метавонад талаб кунад, ки хонаро холӣ кунӣ.